Kopaq ummaq tuujaos, et maad kaibaq. Inämbüisi tetäs määntsitki mulkõ ja kraavõ ja sääntsit asjo koppõgaq. Lumpõ ja. A täämbätsel pääväl pandas näile ka määnegi lõikõterä otsa ja saa mõtsa ja võssu ka tuuga maaha võttaq.